अगर पियानो अर गिचार कि बात व्होलि त मैं हमेशा गिटार का पक्ष मां जालु, मैते गिटार बजौंण ज्यादा पसंद चि। मैं बचपन से गिटार छूं सीखणूं अर तेते बजौंदा बजौंदि काफी लंबू टाइम व्हेगि। गिटार दगड़ि म्येरू लगभग एक दिन मां अधा घंटा त गुजर ही जंद। मैं नया नया गीतों पर गिटार बजौंदू त मैते खुद अच्छु लगद। मन ते शांत मल्दी म्येरा। त गिटार तै मैं हमेशा पल्ये से पसंद करदूं अयूं छूं। यन बात नी चि कि मैते पियानो से नफरत चि, हां गिचार से मेते पल्ये बे प्यार रे, ये वजह से गिटार।